Ny kolotsainy Aostralia zane a, ty ahafantarako aze, ereo mah- mitea-devata, tonga de mahitsy rehake, tsy mifosafosa zane laha mireheake fa tonga de mirehaky mivantana, faharoa teandaty ka reke, mahay miara monine, mahae teasole, zay zane ny mahay ty fomba ereo, fomban'ny Aostralia